Le fomba fiasan'ny speaker ndraiky ediny, de mety izy to'de atao par bleutooth i, tonga de connecter amy telephone, amin'ny ordinateranao izy de zay raha alefanao amin'ny ordinateranao to'de miboaka amin'azy le feo, de afaka atao koa izy <hesitation> alefa par cable, to de connecter amy tejephone na ordinateranao par cable amizay le speaker to'de mibboaka le raha alefanao amin'azy.